Yannde Alarba woni nyalde ko lumo gure men yahta, min bo mi soraa liɗɗi e faɓi, nyalde Alarba fuf ɗoyɗi e famɗanaayam. ngam mi wurto lumo daga fajiri haa jemma. Amma ko ɓuri welugo kanjum woni nyalede Alarba fuf mi ɓuri behugo ceede ɗuɗɗe. ceede nde mi heɓi nyalde Alarba haa nyalde nden filo e mi nyama ɗe.